Living a good life a na jeh about getting everything you want ley same time but also ley dream you been having all of your dream you been talking about your dream once you see it coming to pass you see yourself if you make plan and a work up you reach the I consider la one as good life also somethings dah I use to do before if I start weighing between them to know la this this one na good leh me try to do ley one la will help me to be a good man in ley future I also consider la one to be good life.